Ngëko bëreŋ, umpee bëlënkan ací ucaay umpëmp maa nguumbëliyeng abof dí bëlënkan. Ucaay umpëmp, peewun pëlal. Din umaankandínin karunkanja ufuundaand mee uwinëwël ilënk. Uliyoŋ ací koowi këëlënk máa mëëndi kayëlan kooloŋ ţí uwel. Uliluwanku mëënjá mëëyëlaniţ pëëkaaman uwël doowunţi pëëlënk pëëmëënţ dáanápun. Mëëyëlaniţ pëënkámaan uwël, il fo mëëwín báwël këëlënk.